Manana anjara asa ny fomban-drazana amfiarahamonina ankehitriny satria ohatra zao misy <hesitation> <noise> f- ohatra hoe hagnano <hesitation> hagnano famadihana olona de amin'igny ifankafankataran'ny fianakaviàna rehetrarehetra de hoe raha ohatra ndray andeha hangavan-drazana de hoe ay! misy famillenay aty! Mbola misy fianakaviànanay aty! De afaka mifagnampy koa ny fiarahamonina rehefa am'fomban-drazana.